Omba ba gi wo engla gi wo tsitsitsi, omba ba moala akpo ohzen amotu hi nga moadigi da shike ba moakpo engla omba lo mbo, mo akpo engla ghre zozon nga mbo nga, moala lu mile owo ba so mola omba ba, moala kpo ezhen motu nga ombalo moaba nga lula agi yi engla mbo agi yi agbi ochukushimi mbo oba gi dzu engla la moe a aba kahe moaghre engla afa moawyen aka ba moaklo afamoawyen kahe ygi motu asi aghre nga mo kplu mo nga si manzhi ada mo amami wuta la wa nga so chuku kahe de shike ba mo ag agi lo moaka kama moakalo lo wo dede mbo, lowo ekahe mbo, mo lamo aklo da moawyen mo akpu mbo, so nga moanyimi gi la gi yi engla mbo gi engla onda ŋkin kena <hesitation> dzu agbi ondachken he kena gi eka moawyengla phunu moalu gi aba mo aba nga mo aba ghra gi agbi mi asi gi adagi omba ba gi eghre ya egbu engla lo mo ayla gi antzu yla gi antzu ayi angyi atsema ba ŋha lu mile la ya zhin mo <hesitation> anye, moawyen ngla lo. Ken bhga awyen a gi angyi lu mile amoawyen yi engla mbo, arechken gi aghre gbu mbo sobodaiyli moagre mbo so ba mo aghre nga mbo nga ah ayikhre me zgi gbu mbo soboda anzu moayla me zgi gbu mbo me numubin odŋe moasa suknu sko awyen hwon da wyen lo sa suknu hu meba odŋe aba odŋe nga mo aba hyen me odŋe nga moasa suknu sko meghre meghre ya gbu nga alanye gi azhin me la ishi me ku kakalo ygi ŋha anzu moayla me he ada eghbo mvye ekpo olo me ba engla gbu mbo chuku lo nga me ghre yi gbu engla nga moasi akpa hahe me ghre aku agmu, moatsa agmu ahade me nga moasi sa ba nga moafu me adne me ba nga me ba dzu nga me dzu, me wo engla, so ahilo meta ba eghre eso yhre mbo kuma akwe unumu onda chken ba ndakhpo me ataba ndakhpo me taba lukalame anye ŋwo su engla yi agbi mbo, ambo ashe gŋa lu ka ŋha ah anye ŋwo ka sa su engla ka sakpohwo anoŋwo agbi mbo, alu ka he ahwo nga andakhpo me aha ma, aha nga moalu mile aŋwo yi engla mbo, akwe unumu onda ba me kso eghre engla me hwo ugbu awundu sha eghre ariga mbo awo eghbo me mbo hare andakhpo me alu me aba engla nga amo anye gi engla lo mo alu kala me chewa la ida bame ghre odŋe ba arecchken atka mela balu ygi mola sko. Awyen upi aka mo nga le moatso ghre ya klu, so ame taba eghre ahilo mbo, ah me ahogbren kpo ahwo me angyi mbo imbi meba, me kpo engla mbo moande me ambo moa, anda khpo mela asi meahwo engla ambo asa aklo ba me sa ekplo engla lo ekhwo mbo, embo chukushimi mbo akpo ka ombachken ashe gŋa alu ka ŋha la me yi agbi nga mole, aŋha lu ame be ba yi agbi me kpo nga ŋha la be ba yi agbi toh <hesitation> me yi engla empŋe nga mbo nga me kpo kaŋha me yi engla lo, so ame taba eghre ahilo eson mbo, eghre lo eson ghre mbo don lo kpo ahwo me, me gŋo irii akpla helo lame tspu mgble angyi mbo imbi, ts kala ah agah moare sa laghba ygi me angyi mbo imbi me ekpo engla egbu okhro ba me gbu ma he mbo.